Raha iaho gne andeha Fransy, <hesitation> miankina amign'ny hoe misy olo hivantagnako any sa sy misy olo hivantagnako, raha misy olo hivatagnako moa izy da gn'agnatine valizy ao zany da lamba de raha tokotry ilaiko amignagny fa raha ohatry hoe sisy hivantagnany da minday vola maromaro ah da lamba da minday sakafo kelikely avao koa.